Ma tiiä, et ma olõ väega kuulsa. Ma arva, et ti olõti kuulnu minost. Mu nimi om Klaasi Mari. Ja <hesitation> mi ollimi Kruusi Mardiga perfektseq! A timä otsust' hoobis Taldriku Marjami manoq minnäq.